طبعا لازم يمتلكون هذا الحق، علشان لو كانوا ما هم سعيدين في هذا البلد، يقدرون إنهم يسافرون بلد جديد، ويتعلمون عادات جديدة، ويسكنون في المكان اللي يريح نفسيتهم، واللي يتوافق مع عقلهم ، ومع ثقافتهم ومع عاداتهم ومع معيشتهم بشكل عام.